Oó xeén nu teyaá un nteyaá, teyaá nteyaá chikɨ, nu iyo nteyá vinté, oó nteyá yaá yíchi, te nteya yaá kuí, teyaá morronco, <hesitation> suni ku nteyaá tiká, nteyaá tichí. ntí nteyaá un chi yuan ku já já ka jaá ka jaó yá.